امم كنت راح أختار أكون سمكة مرجانية. لأني تعيش في بيئة تحت البحر مليانة بالألوان الجميلة والحياة البحرية المتنوعة. سمكة مرجانية تعيش بين الشعاب المرجانية واللي تعتبر من أجمل الأماكن في البحر. أحس فكرة السباحة بين المخلوقات البحرية والتعرف على عالم نصف الماء بعيدا عن الضغوط والحياة والمشاكل.